﻿जद मुं जनवरी का बारा <noise> में सोचो तो पांव। की जनवरी जो है अंग्रेजी कैलेंडर जनि ये पूरी दुनिया माने पुरो संसार माने। ऊँ का हिसाब से साल को पहलो मिन्यो है। तो नवो साल चालू हो ग्यो तो अप ण नया संकल्प ला डायरी मे लिखा। के अनि साल तो कोई बडीआ अच्छो काम करणों ही है। जसा की अभी दो हज़ार पच्चीस चालू हो गो। तो अपण है कई कई काम करनो ही है। कोई कोई सफलता हासिल करणी है अपनो नाम रोशन करनो ही है। तो असा की घणी चिजा <noise> जनवरी क मिन्या मे होवे। अ ण मिन्या मे संक्रांति भी आवे, पतंग उड़वा। मांडा भी होवे। ठंड भी पड़े तो अपण ठंडा मारता रा।